لو سألتني أكيد بختار التحكم في الموية، ليش؟ الموية أساس الحياة وكل شي حي يحتاج الموية، تخيل توجف العطش وكمان تروي الأرظ وكمان تطفي الحرايج، النار حلوة بس خطيرة كمان أما الموية ففيها خيير كثير.